نحوس فيهم اه نهبط لوسط اليد ونمشي اه القهوة من القهاوي اه نستمتع بوقتي بالطبيعة اه نعمل شوبينينج نشرى شوية حوايچ اه نمشي للحاجة ما نعمل شعرى نعمل شوية باديكير شويه مانيكير وبعديكا نمشي نفطر برا نبعد شوية على جو الدار، و-ونحاول نستمتع بوقتي.